اولا انت ممكن تخصص وقت ثابت يوميا لممارسة اللغة من عشره لخمستاشر دقيقه يوميا وممكن تستخدم التطبيقات التعليمية مثلا زي Duolingo ، ممكن تتفرج علي افلام ومسلسلات باللغة الجديدة اللي انت حابب تتعلمها وكمان محتاج تتكلم مع حد بيتعلم اللغه زيك مثلا علي application زي Hellotalk، ممكن تعمل مكافئة لنفسك كل ماتحدد هدف او تلتزم بالممارسه لفتره معينه